ଜଦୀ କିଯେ ମତେ ରାତ୍ତରୀ ଭୋଜୀରେ ଆମାଂତରନ କରେ। କିଂଟୋ ମୁର ଜୀବା କୋ ଇଚ୍ଛା ନହୀଂ ଥୀଵୋ ତାଲେ ମୁ। ତାଂକୋ ଯହାଂ କହଈଭୀ ଜେ ମୁରା ଆଜୀ ବହୁତ କାମା। ଅଥିଵାରୂ ମୁ ଆପନୋଂ କରୋ ରାତ୍ତରୀ ଭୋଜୀ ପାଇଂ। ଜାଈ ପାରୀବୀ ନାଈ, ମତେ କ୍ଯାମା କରିବେ।